<hesitation> Ny vasety mahatônga azy na koa rah fanidiagna tamiagna ny mahatônga le azy aminy oe magnano asany satria misy - misy vy agnatiny akao, i vy igny ahodignle lakile lakile igny atsôfotro de raha ôhatra oe mahazo lakile miady aminazy zay vô mitsofotro akao de mihodigny lakile igny magnarak'igny koa le vy agnatiny de vy igny mitsôfotro mirapaka amle a <hesitation> fagnidiny avy antragno igny zegny mahatônga izy le manidy ai.